والله اظن العمر ال- بودي ان ممكن يكون ثابت بالنسبة لي اظن ممكن يكون من خمسة وعشرين لخمسة وثلاثين بسبب ان الوقت ذا اظن ان هو بيكون اكثر وقت كنضج للانسان سواء اصجنسيا سوءاً عقليا اياً كان فبيكون خلاص فهم العالم ومش بيسوي وش بيدور فيه فيمدي يتأقلم